Saya bangga dengan pencapaian saya setakat ini. Saya baru sahaja menghabiskan master saya.

Pada pendapat saya, langit berwarna biru kerana terdapatnya air di dalam langit, iaitu awan, yang mana telah berlaku proses penyejatan oleh matahari pada waktu siang. Oleh yang demikian, air yang terkumpul di dalam awan itu menjadikan langit kelihatan berwarna biru.

Ya, kadangkala terdapat teknologi yang tidak dapat saya kejar seperti AI, dan kadangkala saya juga bimbang dengan kemajuan AI.

Saya mempelajari bahasa yang saya pertuturkan <hesitation> di sekolah ataupun melalui pertuturan di rumah bersama keluarga.

Dalam budaya saya, kebiasaannya waris-waris terdekat seperti anak-anak ataupun adik-beradik yang akan bergilir-gilir menjaga seseorang yang sedang berada di penghujung nyawanya.

Saya jarang bermain permainan berpapan atau permainan video atau permainan kad. Tapi saya pernah main permainan video seperti Freedom Frenzy dan Angry Bird. Selain itu, permainan kad yang saya main adalah seperti One Happy Family, <hesitation> dan banyak lagi, tapi saya sudah lupa.

Sukan yang seronok untuk ditonton bagi saya adalah sukan bola sepak, kerana ia sungguh mengujakan.

Ya, saya memandu kereta.

Kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan kualiti hidup saya apabila teknologi itu sendiri dapat digunakan dengan lancar tanpa masalah. Jadinya, apabila kita dapat menggunakan kemudahan yang ada dengan lancar, itu akan membuatkan hidup kita lebih baik.

Kita perlu sentiasa mencuci tangan untuk menjaga kebersihan dan mengelakkan dari sebarang penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman yang berada di tangan kita.

Saya berehat dan menjaga kesihatan minda saya adalah dengan selalu bercuti dan berada di samping keluarga.

Saya tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi, keadaan iklim di tempat tinggal saya adalah iklim khatulistiwa, di mana ianya sentiasa cuaca yang panas dan hujan akan turun mengikut musim-musim atau bulan-bulan tertentu.

Tanggungjawab komuniti- tanggungjawab pegawai untuk komuniti kami sangatlah penting. Mereka perlu memainkan peranan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang digalakkan oleh kerajaan dan disampaikan kepada komuniti setempat.

Pada pemikiran saya, AI boleh dan patut digunakan dalam kehidupan seharian dengan baik. Seperti contoh, pelajar menggunakan teknologi AI untuk membantu mereka menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru mahupun pensyarah. Manakala, pekerja di pejabat boleh gunakan teknologi AI untuk membantu melancarkan tugasan yang diberikan oleh atasan mereka.

Saya amat berharap teknologi dapat membantu merapatkan lagi jurang komunikasi di antara ahli-ahli keluarga yang berjauhan di antara satu sama lain, dan juga teknologi dapat membantu meningkatkan lagi kualiti pendidikan khas di negara ki- ini.

Ya, terdapat teknologi yang saya bimbangkan seperti sosial media kerana ia akan memberikan kesan ketagih kepada pengguna. Oleh kerana itu ia akan membuatkan- memberi kesan-kesan negatif seperti membuang masa dan sebagainya.